Momuźomi níñiwa, wa ímieṗ eriŋa. Símiesihi mowalusamimom. Manuwa, axaa niɭen aḃailomo níġusii, nireŋ, níli búo nireŋ niźipuoli afiamiġaɭo źiġulu eglas. Muźuone eñiwa faŋ. Esusuwa túĵur, źixunihũ nísihe. Nereŋa nísis, aihaŋune nílie wala niśuohe. Iźuone éñiwa. Niɭe buloos, amiñaɭe buloos, sinilemma, asakaele nimugio. Nimuini móbaĵaloli. Niɭe buloos kaya viaro tú. Viao muṗe eźuone, eźuon éñiwa paske wayayaho. Orẽwa oźomi néñiwa ófihi: ñaro, ímieḃi asoiriŋe. Axamireŋ arehaŋuniloos. Íi meluse nereŋ.